pu'kuk amik tai lak daleh juk, tai lak daleh lobuk, pu'kuk amik juk koluk urip yah jiak, yah pengawu, ineh du'kuk amik tai tong daleh yah somah ayuk amik tai

Pun, pun ireh tosog ngan amik tetang ireh sau. Ireh tai palouk kek, ireh tai mitig kek, ireh tai tong tanak kek. Keh adui ireh sau, ayuk amik pitah urip.

Pun la amik ale'erk parai, ale'erk jolai, inouk kek barang yah tenugu amik. Nanouk amik ayuk amik manouk- pitah urip amik, pitah penguman amik. Keh.

Tv, daven yah eh koluk ayuk kik. Ngan ayuk- ayuk ayuk kik ngan ireh lobuk.

Akouk koluk pelangui, keleterk ngan ireh padik, bakeh kik. Tai min ireh keleterk, tai min erek moruk tong be'ek, tai min ireh main main sineh.

Ineh la adui, konak peh towk ulouk manouk..yah mauk yeng ngan ulouk, yah yeng pun ngan ulouk neh ineh...yah ulouk mauk larui itouk, menyalau lah konep ulouk lak jah peh..pitah lah konep ulouk lak jah, inouk yah dalem konep ulouk..

Lalek ireh koluk mutang bi yeng koluk monak-monak rigit mulik ngan yeng koluk monak-monak amik barang

Ayuk ulouk jiak tai moruk petiken, dei ulouk monyert. Mojam ulouk kolap, mojam ulouk tai pokeh dan be'ek jau.

Ireh pun koluk menolong, bi monak monak inouk yah eh juk nani amik. Ireh bi miper amik dalem kat kat se-erei semua inouk.

Pun tinen, padik, kelunan amik yah nat amik dalam amik baat. Pun peh ireh lekoton tuai, nat amik, perosa amik, siget bulan.

Jiak langit ngan amik ngan inak ngan amik peh jiak lak daleh amik pun gonin jiak mukuk tong inak daleh amik

Dan kirak pun piken, pun yah peniken ulouk, sukat ulouk mukuk, piken eh..avik eh tai nalek ulouk manouk tai peniken ulouk